Wii ttin mada yaale, bima bijaa ma nyaa be antimbaa mmúf. Mo wo jóodi, blúŧi fo uyaa wi ma súmti Haala, bon bari bjóodi be, be halaa mmada, umada ɓala unan gí, onet gii talanŧ.